zemen nke numen xin bix men nkenu o yub mena nde thi ye nde thi xlye nde thi lo men pur romed wan nlymen lud pur xenak re cho la yeza tyob jwu'men cho che yeza thi pasti bix jwa'men xe nak re- re aspirin re- re- re jwa'n nzo pola ndole aralin par lo xlye par lo nzo thib neda ndole- ndole- le aspirin jwa'n mas kon kafiaspirin re jwa'na nak jwa'n nlyr zynmen per lo xija ze lo tan ney nzoy ndyak men ya na kueta yiz na kueta mbay ryomen ndamen lud yaxi chanmen ndamen lo nwez ndamen lo ze le may nzo chokuan mbeza a bes mbeske ze ncho zi yes ncho zi palad nya ndob nya lo ndob roa' mbay ze nyaxa chan ndob do jwa'n mbay na bixnuya ryanua jwa'na za ze thap gay wiz leka le jwa'na xe- xe- xe nda jwa'na per jwa'na nly nwez ze komen lud gon komen lud rozarmen komen re jwa'na nde limen gadmen tax nyexa na yepa xi nit gadmen pues re jwa'na ndelymen re jwa'na nde yadmen re jwa'na Ze nyex nye na azta ro yo ye yadmen pues ndamen panax yo pa nax gone cha mchale goney xe ndyakla pero lea nda za ma ley jwa'n ndyak laz ley jwa'n yalti naka ndou pur- pur jwa'n mbes key lomen mbesxa jwa'na jwa'n ndyak numen ta re bix menza xe re men bixa re taja ne nzo loney a benta yeba mer gajna men ze nlon ye pez nlya ye per nareze nlo xnaney xud nlo lona ze kon per xe yeba na kon pexmen nlya ye per kon azeit zy lo don lya ye pezmen zya ndamen kon lu nchastey kon lud chokuan thi jwa'n yo thilen jwa'n zyena o jwa'na ndamen nloxa lo men ze yezala zob zya ngida jwa'na nak yo lud jwa'na jwa'n yo lud azeit yo len azeit kon jwa'na kemen yen men bixa taya komen ye pex or mbay kon jwa'na nlina gan nare mxen naxi purta tamod mxena or ngenta lud doktor ngenta zyasa benta yamen benta nemen xomod nxyen xinmen tamod nak ze jwa'n zi jwa'n mxen men xin menze xe nak re ex lyeba nak re. Pur re la pur re xenak la la yapa xenak re la jwi'ya xenak re la- la- la thi jwa'n eukaliptona chore la jwa'na jwi'n par tyob jwu'men tyob re jwa'na na jwa'na jwa'najana lud jwa'n nlir zynmen zyasa, mbay nda kuent chan rexa njwez pues xa bana ndamen men ba rya numen re jwa'n ndyak numen re jwa'n per laz re jwa'n tamod nly men lud porke zya ngenta lud romeda ngenta lud doktora ngenta ludza pur le nly men lud romed nlymen nzo lud chomen gox nzo nlo luda nchak zamen taja nak lud men ntoned men lud ze len xomod xomod yakmen xomod thi lo xabmen xlye thi xomod kuan thi jwa'n abes uu plopa yiz bixa nzo re nrid men re thi xlye ye zi cho o zi per pur re yeza re la re la bix re chokuan thi jwa'n jwa'na nak jwa'n nli romed lomenza mbay nda men na kon nit lena nayana ya na nlitramen romed ya zyasa purta nit le le nde xlye na ngenta ze thiob nit le lo ki'na na yo nit le nimen o zi no yo nit le zi bromen na. Kon paz jwa'nate nly re men gox nly romedze per nayana ya blux re jwa'na na purta re jwa'n kub nzo pur doktor pur lo uuja ziblad ndyab men naze mbes yiz lo men perzyasa re men mbre purta ale- ale bixnumen chanmen zerey.